Ngu <noise> jo jan ñijú ún jun yatu jin ñaja te tengu <noise> tejó tejan teñujú <noise> tjia'ún tjia'ungu tjia'unjó tjia'unjan tjia'unñujú kan kangu kajo kajan kañuju ka'un kajun kanyatu kajin kañaja kate katengu katejó katejan kateñujú katjia'ún katjia'úngu katjia'újó katjia'únjan katjia'únñujú yachan yachangu yachanjó <noise> yachajan yachañujú yacha'ún yachajun yachanyatu yachanjin <noise> yachanñaja ichaté Ichatengu ichatejó ichateján ichateñujú ichate'ún ichatejun ichateyatu ichatejin ichateñaja ichatekjote <noise> ichetetengu ichatetejó ichatetejan ichateteñujú ichatetjia'ún ichatetjia'ungu ichatetjia'unjó ichatetjia'unjan ichatetjia'unñujú ichatekan <noise> ichatekangu ichatekanjo ichatekajan ichatekañuju ichateka'un ichatekajun ichatekanyatu ichatekajin ichatekañaja ichatekate ichatekatengu ichatekatejo ichatekatejan ichatekateñujú ichatekatjia'ún ichatekatji'ungu ichatekatjia'unjo ichatekatjia'unjan ichatekatjia'unñujú ichateyachan Ichateyachangu ichateyachanjó ichateyachajan ichateyachanñujú ichateyachan'ún ichateyachajun ichateyachanyatu ichateyachajin ichateyachañaja uchan